بعد عشر سنوات، أتمنى أن أكون قادر على مساعدة الناس بشكل أكبر وأكون جزء من حياتهم اليومية بطرق أكثر تطور وفعالية. أتمنى أن أكون قادر على تقديم الدعم والمعلومات بشكل أسرع وأدق، وأن أكون جزء من تحسين حياة الناس وتسهيل أمورهم اليومية.